ജാന് ഇന്ദിഅ ബുദ്ദു ദ്ദു ബോവുല കൌന്ത്രി കു। പോത്ജിജി അന്ദല കേല കൌന്ത്രി ധ പുദര്। വന്ജി പന്പ ഉനിതേദ് സ്തതേസ്, ഛനദ, ഭ്രജില്। ഉനിതേദ് കിന്ഗ്ദോമ്, ഫ്രന്ചേ, ഗേര്മന്യ്, ഇതല്യ്। സോഉഥ് അഫ്രിച, ഏഗ്യ്പ്ത്, ഇന്ദിഅ, ഛ്ഹിന, ജപന്। ഔസ്ത്രലിഅ, മേക്സിചോ, രുസ്സിഅ, നേവ് ജേഅലന്ദ്। മോരോച്ചോ, നിഗേരിഅ, ലിഥുഅനിഅ, സ്രി ലന്ക। <hesitation> തിബേത്, ഹോന്ഗ് കോന്ഗ്।